izy ka andeha en afrique du sud agnatin'herinandro mitondra akanjo, fô akanjo tsy mafagna be fô ôhatra akanjo maivankivagna shor- short kara igny, de mitôndra satroko, mitôndra kiraro, mitôndro kapa, tsy mitôndra maro fa vitsivitsy de mitôndra papier-ntegna le tegna ilaign-tegna, de mitôndra˂noise˃ ôhatra hoe aody môko na fagnafody ilaigny kara igny fa sôdy tsy mazaka hafagnana